Axan nontlapowas seki tlen de, tlen itech no altepetl noihki melahka kichiwah, inon tlen atole de cacao, inon ki- kitliwatza, san tepitzin kontliwatzah cacao ixko komal, amo amo melahka san kuali san ma onyamania iewayo iwan kilawkixtiliah iewayo, satepan oktepitzin kontliwatzah ixko komal, iwan yakiwaltisih, tla yokitiskeh kakao, kiwaltzetzelowah san yen san iwa atl kiteklihtiwih, tos son iayotzin konkixtiliah, iwa ixkoyan itech okse ollah yontixtli yayokitzetzelohkeh, noyayiposontok tixtli, yakiwalkuapiliah iayo cacao, tos yamochiwa atole de cacao, iwan kitlaliliah canela, noihki kitish, iwal kiwaltlaliliah, tos ihkon mochiwa atole de cacao. Iwan okse tlen de tlen de atzopin, inon atzpin mochiwa kuahtlan itech witztli miak sekahsi atzpin, tehwan osekitemowaya melahka inon e- atzpin, seki osekichiwaya san atl, osekiposoniaya este atzpin iwan y a sekichiwa atl, san ihkon, o seki ika atol sekichiwa igual sekiposonia kualtzin seki- sekitzetzelowa, iwan iayotzin yasekitlalilia tixtli noihki, ihkon mochiwa este atole tlen de atzpin. Iwan okse tlen de xokomekatl, inon xoomekatl este tlaki itech inon amo se kuawitl, sekilia kuamekatl tlen tla san sanmosohtiw, inon este ihkon mochiwa ihkon tlaki xokomekatl, iwal sekitemotin asta kuawtlan porque inon amo onkah san, san ompa tochan, inon asta kuawtlan seyah miek mochiwa ompa momati itech kuawyoh, miek moskaltia iwan ompa tlen kipia timotlachilis kuali ihkuak tiktemotin xokomekatl porque pewa ompa motlatiah kowameh itech, e- tlehkowah porque yehwah kikuah inon tlakilotl, kinpaktia inon xokomekatl kikuaskeh, ken tehwan se tonal ihkon otechmawti se kowatl, ihkuak oksekitemoto xokomekatl porque tehwan osekinemakaya, tos sekitemotin nochipa iwan se tonal ose- osekalak itlampa, iwan ompa kahki se kowatl mero kikuahtok xokomekatl, tos inon este tlen kipia se semotlachilis melahka kanin sekitemotin, inon wal moketza xokomekatl iwan tixtli iwan sekinelowa iayotzin, tos ya mochiwa xokomekatol. Iwan okse kiliah tetzmolatol, inon inon teztmoli noihki kuawtlan mochiwa itech se kuawitl, inon, inon mochiwa ich se kuawitl iwan tlakilotl melahka pichintzitzin, inon noihki sekitisi, ihkon xoxowik sekitisi, iwan sekitlalilia noihki tixtli, inon mochiwa tetzmolatol. Okse tlen kuawnextli, kuawnextli inon moneki tlikonextli tlen de kuawitl, tlen de awatl, inon amo san amo san cualquier kuawitl, amo tlen kanah itlah san tlen kuawitl titlatlatia ika, inon moneki tlen awatl, ika pinotlahtol skeilia encino, inon moneki tlikonextli tlen de inon de awakuawitl, tlakamo okseki yon amo welik kisa atol, tos tla inon titlatlatiah inon ika awatl, inon tlikonextli ika xikchiwa atol. Inon sekiposonia nextamal, tlioli sekiposonia, iwa ya kualtzin iksi, ya yon sekinelowa iwan sekitixtli iayo sekitlalilia, iwan ya este iwan tlikonextli sekielowa, noihki sekitzetzelowa tlikonextli, iwan yon sekitekilia, inon itooka kuawnextli, kuwwnexatol. Iwan, iwan tlen ayohtih noihki tlakih ompa, inon se itooka tzilikayohtli, inon seki kinpaktia san ihkon, kiketza san ihkon amo ika tixtli, tos ihkon kiweliliah san ihkon konmochiwiliah. Iwan okseki yehwan kichiwah ika tixtli, inon kualtzin iksi ayohtli, iwan satepan kipatiltiah tixli kikahkawiliah, iwa okseki amo kipatiltiah, seki san ihkon tohtolontik tixtli kikahkawiliah ihkon kinpaktia, inon tzilikayohtli. Iwan okse itooka tamalayohtli, sekilia. Inon seki kiketzah san ihkon sekilia al vapor, san ihkon waki, tlani kitlaliliah atl pichintzin, iwan ika ihyotl iksi, iwan satepan kitlaliliah seki azúcar kitemiliah, ihkon kikuah san waki. Iwan okseki amo, okseki yehwan kiketzah, iwan ika iayotzin konih, igual noihki melahka welik inon tamalayohtli. Iwan okseki nikonihtos tlen de tlakuali. Se tlakuali kiliah iskimoli, inon tlioli kitliwatzah ixko komal iwan kitisih, iwan inon kitekiliah este pollo cuando poposokatok iayotzin kipia iwan kitekiliah inon tlioli kipayanah, kipatiltiah san tepitzin, inon kitlaliliah caldo de pollo, tos ya mochiwa iskimoli, sekilia. Iwan okse tlen etl tonilo, inon etl kiketzah, iwan san pichintzin iayo ma konpia, iwan satepan seki chile serrano kitliwatzah, iwan kitisih ixko metlatl iwan tixtli, tos ya kiwalpatiltiah chile serrano iwan tixtli iwan kitekiliah etl, iwan satepan kitlaliliah seki awakatl ixiwyo, inon sekilia etl toniloh, inon noihki melahka welik. Iwan okse tlen itooka witzmol, inon nikilnamiki nomamantzin melahka otechkechiliaya, cuando tehwan tikokoneh, porque miek witzmeh otlakiayah iwan pues pues amo osekipiaya tlen okseki sekikuas, pues nomamantzin kintemootin witzmeh tlen selikeh, kinteteki kinkuechowa, iwan yakinketza iwan kikahkawilia seki tlanekpakilitl, inon tlen yerba santa, sekilia tlanekpakilitl, inon kikahkawiliah igual nikilnamiki melahka welik osekikuaya, inon nomamantzin otechchiwiliaya nochipa, iwan sekonmola seki chile serrano akin kipaktiakokoktzin konkuas pues ya yon sekontekilihtiw. Iwan okse tlen noihki melahka okichiwaya nomaman tlen nopapantzin okipaktiaya, inon webo ika ika yerbasanta, tlanekpakilitl, totoltetl ki- achtoh kitlalia yerbasanta wehweyi xiwitl kitekitin tlanekpakilitl, iwan ixko komal kitlalia iwan okseki tlen asta tlixko yonyenseliktzin, tlatlampa yawi yen yochikawik, iwan tlixko yen seliktzin, iwasatepan kiwaltlaztowa totooltetl ipan, miek totoltemeh kintlatzowa porque weyi casi se komal temi, tos kintlatzowa totoltemeh, iwan okseki kiwalnepanowa n xiwitl, tlatlampa yen seliktzin iwan tlixko tlen yochikawik, tos tlen tlen tlixko yawi, yon mas ma tlatla, pero tlen seliktzin tlihtik yon son kualtzin iksi tos kiwalkixtiliah tlen yochikawik iwan sekikua san tlen san tlen seliktzin iwan totoltetl sekiwalkui inon no melahka welik, totoltetl iwan tlanekpakilitl, iwan ixko komal sekichiwa. Iwa e- ni- noihki tla tikneki totoltetl tikonkuas san ixko komal no melahka welik, san ihkon xiktlatzo ixko komal ixikontlalili seki istatl iwan ya, kixonkua. Iwna noihki nikonihtos tlen mochiwah nanakameh itech tepetl, mochiwah ihkuak kiawtlah, ihkuak kiawi miek nanakameh mochiwah tlatlamantli, seki sekinmilia azul nanakameh, inon no inon melahka wehweyi mochiwah iwan azules, inon sekinmixka tliko, melahka welikeh, iwan okseki tlen tlen chichiltikeh iwan kostikeh, inon seki seki kintzoyoniah, okseki yehwan san ixko komal, seki ixko tlixochtli, inon no melahka welikeh, okseki tlen xelwastih, inon melahka e- kualtzitzin ken mochiwah, motta sa keh e- se kuawitl ihkuak xiwyotepewi, ihkon kualtzin mottah. Inon sekin, seki noihki kinchiwah toniloh, de inon xelwastin, iwan okseki yehwan san kintzoyoniah, o tehwan osekinmochiwiliaya seki empanadas, seki ihtik tlaxkal sekitlalia xelwastli iwan sekistawia iwan seki epazotl sekitlalilia ihktik, melahka welikeh tlaxkaltih sekinchiwa de xelwastih, iwan ompa tikittas ihkuak tikintemotin nanakameh, timotlachilis katlyeh, timochiachilis katlyentih moakuah iwan katlyentih amo. Porque seki seki nanakameh welitis ika timikis, o seki mitztlakuepaltiskeh, mitzkuakokoskeh, tos moneki kuali tikintemos ihkuak tias tepetl tikintemotin. Axan nikonihtos se kilitl tlen itooka kohkokilitl, inon inon kohkokilitl welik melahka mochiwa ihkuak yekin seliktzin sekikua ika totoltetl, achtoh sekiposonia kilitl, sekiapatzka, iwan satepan sekiwaltlalia sekiwaltzoyonia, iwan sekiwaltekilia totoltetl, webo sekitlalialia, iwan tla keh tikneki san ihkon xikonkua san ika san ika totoltetl, xiktzoyoni, o tlakamo tehwan sekontlalilia seki chile serrano, melahka welik sekitekilia, sekimola chile serrano, iwan satepan sekontekilia, sekawilia ma posoni, iwan ya welik e- kohkokilitl ika totoltetl iwan chile serrano. Iwan noihki ihkuak yochikawik e- se- tlen ixoxhio mochiwa e- moskaltia ixochio iwan ika inon, kichiwah wasontles, wasontles tlen kohkokilitl ixochio chikawi, kitekilia iwan yon kipolaktiah ihtik totoltetl iwan ihtik aceite kikahkawah iwan kichiwah wasontles. Iwan okse tlen itooka wahkilitl, inon wahkilitl noihki ihkuak seliktzin sekiposonia, inon welik san ihkon posonki, iwan tla tiknekis kikonmola seki seki chile serrano iwan xikuahtih, o tla tikneki tiktzoyonis noihki melahka welik, tzoyonki wahkilitl, iwan okse itooka tomakilitl, seki amo kinpaktia porque inon chichik, inon melahka chichik, sekiposinia pero chichik. Neh melahka nechpaktia, sekitlalilia limón iwan ika se chile verde iwan sekikua. Inon neh melahka nechpaktia tomakilitl maski sekimeh amo melahka koninpaktia. iwan okse inon tlen chohkilitl, inon tlen witztli iaxkayo. Inon welik noihki melahka sekiketza san ihkon o tla tiknekis tikchiwas empanadas de chohkilitl melahka welik. Xiktlali inon kilitl ipan tixtli iwan seki chile serrano xihtekili iwan ihkon xikchiwa se tlaxkalli, xikixnepano ya tikchiwas empanadas. Noihki okse tlen para empanadas inon ayohkilxochitl, inon ayoh- ayohtli ixochio inon xamo tinochtin tikixmayokeh, inon welikrh melahka empanadas de ayohkilxochitl, ke seki kitzoyoniah o tlakeh amo san ihkon xoxowik tiktlalilis, tiktlalis ihtik tixtli iwan seki epazotl, iwan mantequitas tiktlalilis, inon melahka welik empanadas de ayohkilxochitl. Okse kilitl itooka sekilia ika pinotlahtol berros, pero ika nahuatl itooka ateskilitl, inon tlen ihtik atl mochiwa kilitl, ihtik atl moskaltia. Inon noihki mo ketza, ika atl xiketza melahka welik, noihki san ihkon tikonkuas, inon amo amo kanah nikita kox kitzoyoniah pero san ihkon tikeztas noihki melahka welik, iwan okseki kamihtih sekinmilia, neh nikinmilia chohkamohtih, inon inon mochiwa de witzli, ihkuak witzmeh yayotlakeh, yayowaki chohkilitl, tos tlatlampa kihsotneki yayikateh chohkamohtih, inon titlachkuas, iwan ihtik tlali tikinmahsis kamohtih, inon noihki melahka welikeh tikinketzas, tikinxipewas tikinketzas iwan tikinchiwas toniloh, igual noihki kitlaliliah chile serrano iwan tixtli, inon chohkamohtih, otlakamo san ihton tiketzas iwan tiktlallis yerbasanta, iwan okse itooka tepehxilotl, tepehxilotl inon noihki mochiwa ompa noaltepe onkah e- seki kipiah tepexilotl tos inon noihki melahka welik san ihkon tikixkas ixko komal o ixko tlixochtli, o tlakamo tikchchiwas ika totoltetl, ika weboh tiktzoyonis noihki melahka welik. Iwan okse itooka kahkaya, kahkaya inon onkah itech tepetl, inon amo inon amo cerca tikahsis, inon wehka tiktemotin itech tepetl, ik kan teyoh, melahka teteyoh, ompa tikahsis kahkaya. Inon noihki tiketzas iwan satepan tiktzoyonis, iwan tiktekilis totoltetl, inoihki melahka welik inon. Iwan okse iksoxochitl, iksoxochitl inon ompa motemaka kaltempan, ompa tokaltempan. Iksotl kitlalia se xochitl, inon melahka welik tiktzoyonis ika pitzonakatl, o tlakamo tik- ti- san ihkon tiktzoyonis ika aceite, o ika totoltetl noihki melahka welik, inon san teh kenin tikonmochiwilis iksoxochitl, pero ihtik tikixtilis iyolo, porque inon tetelkik. Iwan okse tlen noihki tikixmatih inon waxin, waxin noihki welik san ihkon tikuas o tlakamo tikchiwas se salsa, tikmolas kualtzin iwan itlah chili iwan tiknelos melahka welik iwan seki tomatl tikontlalilis.